Tafauti upishi kasanen sagale dib yette hin yakitii mana nam dibin bek inin hinbekaa kadibin dabayu hinbekuu dub upishin arman hammati won ishin hammatinen kadibin sagale tan man ita lafa kee dege viungo it guraa viungo in itgur ak kitungua fa viazi fa tomato sauce fa wontan itgura kadibin wontayu qabate itinguruu dub arman wolmurte yani tofauti ishia gudio bere tan kas jirtii.